Zaho zao lafa matogn'aly, miroro eo amin'ny eny lera eo zaho, eny lera. Ataoko fa ampy ahy eny lera zay sady zay, zay koa ty tokony hiroroako satria zaho raha manenjiky asa matetiky.